Аввал орди босифат ва хамиртуруш бояд интихоб шавад. Об бояд каме гарм бошад, то хамир хуб варам кунад. Сабр ва вақт барои боло рафтани хамир муҳим аст. Пеш аз пухтан, танӯр бояд пурра гарм карда шавад. Агар хоҳӣ, ки нон бӯйи хуш гирад ба болояш тухм ё равған молидан мумкин аст.